La kú xen tá’ mý xⱥⱥ’ ‘mo, mý xⱥⱥ’ wÿÿ <noise> e re fara e re kió’ re tóóra jö kúú’ kié’ bajö kí dsa tǿǿ mý fíí’ jö tú dsel kiǿǿ ba ma re jmⱥⱥ’ra e lɇ la’ e jö jö, ‘náá’ re ⱥⱥ ba ra ‘ñéé mý xⱥ’ ‘mo jö, a jia’ jó’ re lla re íná, jia’ jóó kuanta re kió re tóóra kö mý xáá’ ´mo e dxó re fáá’ra, kí kúú kié’ ba ejö kie’ la náá re jï’ ba ‘ñé mý xáá’ ‘mo jö ma re kió’ re tóóra.